Sɛ epɛ dɛ itwuw kwekuanankor a, odzi kan, ͻwͻ dɛ efa dza etsena do a ibotum edze wo nan esi beebi a ibe -ibotwuw no. Iwie a na atsena do. Afei, ehwɛ dɛ w'enyim bͻhwɛ tsee na edze wo nan ebien no nyina edze esisi bea a ͻwͻ dɛ itwuw no. Iwie a na edze wona - wo -wonan edze etwuw no nkakrankakra. Ibohu dɛ kwekuanankor no ͻrokͻ.